<hesitation> لو خيروني بين إنه نمتلك ضعف المال أو نعيش عمرين أو نعيش مرتين <hesitation> كنت أكيدة حنختار إنه <hesitation> نمتلك ضعف المال، لأن المال هو حيمكني أحقق كل الأشياء اللي نطمح، لها، على عكس العمر يعني لو عشت عمر واحد أو عمرين أو ما قدرتش نحقق الأشياء اللي نطمحلها <hesitation> مفيش فايدة يعني من طول المدة الزمنية، فنختار المال.